Tirannosauro Rex, Bracchiosauro, Bronchiosauro, Pterodattilo, e in davei no ne sò de ciù perdonnæme, ma de ste cöse no ne sò guæi ninte, m'an sempre fæto fiña angoscia, ecco.